Lazao gny mombamomba gn'olo raiky magnafy tsiambaratelo mety hanimba gny lazany. Ahoa gny fomba hitazoma an'ilay ii ary ino no vokay?